Nizam ta taalim alim kariya tena, raba kariya tena fi karni al futu de, eh taalim ya juru anas foo, eh, ana kelem neta, taalim gi arufa kariya, gi arufa siyadum agara wedede, gi arufa ladi bele, eh asede asede fi PDM je ase wede gi gesim PDM lain kan anas al ta ma taalim mafi bakan wede baga gi rua soo kefin, taalim gi awun raba kariya

Ai wa taalim ,mara ketiri, kan aman anas al agara ya al gi wonus fi umma gi asuma, khaswa khaswa ,malima masheka mon ya agder lim umma wu min soo ka

Muhim to muhim to al ne alim fogo ya kun kwesi kede uwo raba ligo uwo fi kwesi, ke raba mon ke raba kwesi fi kariya, mon raba mon aruf mon fi team

wayi , sa kulu, ita gi asuma afiya taki batal. Tinin, lta, gi asuma je ita jiyan akili mafi. Talata, ita gi ayin je gal ita jiyan kalam ma anas mafi, ita aju kun barawu. De ya min dalil ta huzni fi azol.

Ayike ana gi tamataa seiseide ligo Badu ma kubaniya jedidin ma ajamaa mm kubaniya jedidin ma yaa ita kaman gi ligo fi youm taan Kalam geelib ita ya aku taan ku

Ai madrasa wedi furusa sawa sawa au fi adil safa de kul, beina ta yal wele ma yal bana, kede mon kul agara

Nizam ta taalim raba kalam taalim al taulan ta youm da naade kan aju dugu yal kefin lakin asede dugu bakan nongus, yal ligo hima au hamu te ain gal mon gi agara ma bidi

Mmm talim athar kwesi imm taalim athat fi dor teina ma ta hukuma bakan wai ja ana kelem neita tainu hukuma wede asede fi Kalama ja pdm usra gi faidika min fogo

Umma lim badu, fi ayin gal yal al agder ,ke zidu nomon bidi wu yal al agder ma, kede saadu ke dafa nomon killa matilab ta madrasa, wu kaman diri ta madrasa dole kaman soo juhudi na waleidein

Faida ab umon ligo taalim fogo umon ligo arufu soo kazi me ida taumon, namna al umon gi ligo fogo yaa wedede ,kuruju, azol gi kuruju keeligo ya teriga me faida ab ina ligo fi ummah tena ya weede taalim ab ina ligo fi ummah tena ya wedede.

Ajol mma gi jib louma kede kun, anas ketokum loum badu kalam ta ajol, loum badu aju kede gi kuwa mma fi ummah tena ta nubi

Ahhh, ma gi nenzil wara badu, wakti to kalas ase gi rua gi nongus, ase je modo wode matara kalas ma gi nenzil wara badu, gi nenzili, gai siya, arija nenzili, lakin fi aulan wara na, kani gi nenzil wara badu, matara je wede ta ain

Aaah Fogo khatar ketir hasa kan azol al ita asadu Mino sokole naade kirita de uwo kan ayan dukuru uwo gata uwo moo, ta tinein uwo agder gata mo asab ta binadum ladi agder Sabab nauwo mutu

Nizam al ana alim me, al ana alim me tain fogo yal fi kariya tai ishma anas kubar, wenomon ishma azol kebir gi wedi no ishma to je azol kebir ,mama gi nadi mama, baba gi nadi mama, Maafi nadi mama te filan baba te filan, ya nizam al kwesi ab ana ayin fi kariya tai ,yala gi wedi ishma ne anas kubar

Ina tena madrasa tena fi umma, fi kariya tena na, ma barnamij ta taalim al fogo na, mustakbal ta yal tena ina abidu ayin fogo in jede wadin rua bara kalas, fi madrasa tena de, mon rua bara, mon rua zidu taalim, mon gi tala na ligo mon ta alab in, mon gi tala na ligo omon engineer ,yes, ai wadin gi tala na ligo omon heh ai wa, mon gi tala na ligo omon kala engineer ,wu athar kebiri, fi ummat tena, mustakbal tomon gi ben fadi abiya seme

Taalim muhim to fi teriga je wede. Taulani, usra gi raba kan fogo garaya. Tinein anas al agara ma anas al agara ma fi usra, mon endi ferik kebir beina taumon. Talata mon gi hibu badum me kila hal.

Taalim geeru ana fi sika al fi hal barau barau, wai min omon ya al ta hali ta ilim ta adab ta tarabiya ta dasturi fi nafsi ma fi ijtamayi ma gi umma

Loun ta alam ta uganda fi black, yellow, red, de ya alam ta uganda

Akil al gelba taki hibu ,kan ta akulu akili al gelba taki aju wedede gi awun ta kun ma afiya kwesi kila youm ai ke ta agder akul akil ta aju mafi gi rua mafi al ta aju de mafi, ase ne tai aju luguma me mula layu ata ne agder ligo ma bamia ah ah afiya kaman gi kun me deiga Kalam an gi akul de akil al ana aju Mafi an gi akul ja dawa gi gana ajoli fi jede ana gi ah, ase akul akil al ana agder akul kana kun me afiya al seme akil al ana hibu sei sei de ana je nubi gurusa tai de ah ma agder gai kam youm ta akul gurusa ma au luguma ta akul ma youm tinin ta eh eh gi soo nana batal bes an gi akul akil al seme fi gelba tai

Meeting de ab gi gai fi kariya tai ya wede ,ya kalam de, ya wo

Taalim muhimu muhimu muhimu jiddan ,fi ,adul mustakbal ta usra fi umma tai

Teriga al seme ta aliju malaria fogo yala, kafir umon min booda ta lasiya wedede kutu ke umon gi numu fi lemsiya. Wede teriga seme ta aliju malaria ma wedi naumon asurubu milan ma rudu maafi kede gildu taumon dafi zaidi, uh, kan gildu gi ja hari zaidi bari sala ma moyo sala ma sunu eh gi ja seme.

Taalim awun zaidi fi ayin gal azol al agara au azol al alim ma agder jib sabab ta jibu dusuman ma kwata fi beina ta anasi illa uwo gi raba ummah ma salaama ma amani.

Anas ta usra gi kun me taalim te limu meeting ,anas lim omon ke omon gai bakan wai, mon jib fikra tomon bara bara, de ya ,usra bi gai ,mon kede lim omon ,kede omon raba usra tomon

Taalim fi awun umma alhamdulilla, ana malim fi madrasa ana gi alim yal ta umma, wu ana sheikh ana gi alim muslimin ma umma tai fi ma masajid barau barau fi kila ousbu ma fi radio

Atta gayi sawasawa maa zaidi gi sibu banaa wara

Ai, ana feker bana kede rua madrasa Kalam mon kan agara, mon kaman gi saadu kidima al yal gi soo, mon gi soo ,fi wadin je asede ta nas tamaraj de nusuwan ya gi soo, malima nusuwan ladi asede tijar nusuwan gi soo sei sei de sabab wede kede nusuwan au bana kede rua fi madrasa kede agara kaman ladi nusuwan agder tala rais ta bele, je fi bele wadin ab tom gi asuma nusuwan xira min agder kun kan mon agara seme

Min alama ta dakt ta dom al ta fo wai azol asuma ja waja rasu ketiri, ragabtu to gi waja ,kitifa to gi waja ,uwo gi asuma gelba to gi dugu fi nizam al ma ta kila youm